أكثر ايامي مثالية يا صاحبي هوا يوم الجمعة، يوم كله عبادة منذ أن تستيقظ من الصباح حتى ت- يأتينا المساء لا تجد أفضل من ذالك اليوم، إنه أفضل يوم طلعة عليه الشمس.